انا اللي حاليا اعمل على مشروع ابغى اجهز لي مشروع خاص فيا ما ابغى استمر بوظيفة طبعا حاليا جاعدة ادرس جدول المشروع وهو مشروع صناعة الحلويات ابغى اعمل لي ماركة بإسمي ماركة خاصة. وان شاء الله إنها تنجح